Kiikiiɗe gooto, gardooɗo nokku, o yii tappi kaayiniiɗo sanne e ley niimre. <hesitation> o hinni omo wiyya <hesitation> jaka fey tawee neɗɗo hulayno. O huliino kaa. Kaa o ɓattii. Nde o yii tappi oo ndee, o tawi ɗun nafaa lobbo.